Ama thinem ava bichei nget navek kama renggi da ngnet ngcha drem chima, kenget da ngcha drem ngithi tortem. Kama nechkopki da chia drem gimai ki piru chlan machi bang muk pek kama renggi, da chama vetha cha. Daka chama urenga da cha drrem kedodavarem, abes mamer ia cha vang i vit se chulung nge da cha vang ivit se chlue se muchaves se chung nge se kadori da varem. Daka chama, kama chenemga da cha bang, da cha bang marik de vama chulung da vang kevang dev chathon sania vik da ka chama kama anikopki de chia drem a chedenga da bes a ange ma a veik ma velikpliki chian da bes mamer ia acherotki. Ithik de ngi sangar achi da vaik ma vlikpliki chlan abes mamer ia china mair, okia ngi velengi de chia drem kia don sevet kama dul ang tha rem. Daka chama uren abes mamer ura chama kama ithaik. Ma nikopki de chia drem chima chia tet temono sathemuk chia de chia tet nanamuk sei chia tet se chule se chia don sei seve kama dulki atharem.